Anjara azan'ny fanjakana amin'ny resaka fifehezany fitondran-tena magnokany zao a, <hesitation> tokony mametraka paikady izy a mba ahafahany hampisy fangaraharana zany amin'le resaka <hesitation> fitondrana sy mitanila satria mankony a io mahatonga resabe hoe ah fanjakana zao, fanjakana am si fa, fanjakana zao de tokony paikady magnokana si zany apetraka ananjy hoe ity a de igny aby si arahan'olo jiaby de ze magnagno rasy de arahina amzao.